Uwanda una tau wenu uwabad uu- uusuwa bati kwane tuwa- tuwaidia- tuwaidiala tuye tukalol limintu kwabilanga kuli ni sherehe wanda wowo yanja njianda nemwinanjo nanjo kuluana nalwala- nalwala manda ya tatu ka manda yatatu yanji yaya pia pela ngi ajianda nitaya nemwita kuya napela nti pane mpanila takuya munji kutanje yaya yasherekea yawela wanda uwuwu nawenu kwani asuwa bahati sana